So a looti marori maada tas, sey ɓila gahere maaɗa e dow hite to ndiyam dollaake sey ngata marori e nder. To ndi yarni ndiyam ɗam sai jiffina ta yiɗi a waawai nyama e nebban e yajiri. Tina non no sey ngada li'o ko ngiɗɗa.